Arandia heftawaya ma Android onna ko Apple. To Apple ma Anastar App Store, Anastar Apple Store se awad a installin Avinda in the application jahidi. To Google Bua Anastar Google Play Store. Ko bo awa nada satin in the software jahidi man. Akorom wada satin in the software man. Wada yahare te hawada installin hale rawaya man.